المشروع اللي نخدم عليه تويكا هو مشروع نبيع ملابس چاهزة تعچبني برشا <hesitation> هذايا نتاع <hesitation> الستيكس ستيل والبريتا بورتيه يعجبني برشا، آآ نحب الموضة نحب اللبسة نحب الأناقة المرا تكون أنيقة وتكون لابسة بشكل مزيان على هاذيكا يحمسني برشا إني نخدم في المجال هذا.